Alure dun tre acendini, 'na bumbulëtta per carieie, ën cutel, 'na furciulin-a, ün cüciar, ën piat <hesitation> ën caserulin për fe cuaicoza da mangé